Some mor ley traditional food from my county fufu yeah fufu la one ley food we really like fufu swallowing food neh fufu dumboy gritter dumboy yeah a can come in so many way a can come with pepper soup a can come with palm butter ground pea soup palawor sauce swallowing la one lor ley thing we like in my own nor area I come from yeah so we like our fufu baney our gritter dumboy baney yeah our gb neh la a we like la some mor ley traditional food neh in my area there when you come to my town your first visit to my town ley food ley wey cook for you ley wey either cook gritter dumboy with pepper soup for you or gritter dumboy with palm butter yeah la some mor ley traditional food neh the we na like too much rice rice rice, rice pah we can eat rice but our traditional food la dumboy fufu yeah la some mor ley food neh there wor when you enter my area You know say you among my people neh la ley type of food neh ley can serve you with for you to know say we are traditional people and la our food there our great great grand father neh grand mother neh use to eat so we continue ley tradition by eating la same typa food neh you will na come to my town your first day we give you rice to eat no no no no no you wey eat rice ho but rice na ley food we can give to stranger our traditional food neh la fufu dumboy gb yeah to show you say we are traditional people neh and la ley food neh the we like to eat